Ufɛ́ wu nying, ufɛ̃ wu nvaa, ufe wu ntaar, ufe wu unna, ufé wu untɔɔ ufé wu utɔi, ufé wu utɔɔva ufɛ wu utɔrɔk ufé wu utɔɔrha ufɛ wu usokka ufe wu usɔkka nu ufɛ wu usɔkka nu nying ufɛ usɔkka nu unvaa